Fi yom minal ayyam fi mara hi sultan ligat laha kharide hiladdunya al bisawwu fogaddunya di, ha lakin alkharida dikan ma wadihe, ma farrado fogaddunya be shakil wadih, ha mashat ligat laha walad alwalad assaqayyir da hi ma zannat biʼerfasshuqul da ha galad le.